<hesitation> Raha hoe a ampa- hagnano zay hampazoto za madinika hagnano fanatanjahantena zany an de tokony ampahafantarina anjareo hoe zao aby si an ny voka- voka- vokatsarany azo amin'ny fanamboarana fanatanjahantena, de mila magnano <hesitation> concours, misy concours koa zegny amy tanana raika de am'zegny zareo maveo- mazoto mandray anjara amy resaka fanatanjahantena.